Noy musuru hollndata to e wodi sino bandu. Kanma non ni ulla e doggudu muɗun e fijirde muɗum e tolo muɗum. A tawan ga tontira filontira bandu muɗun fa e yahai yana nokku